Fomba hitsaboko ny rangotra na kika kely ah ,maka rano sy savony ah de sasako tsara amin'ny rano sy savony de rehefa avy sasako amin'ny rano sy savony ah, de maka tsinjahory aho avy eo ah de iny tsinjahory iny tsakotsakoko de apetrako eo amin'ilay maratra kely, rehefa mijanona ilay rà de asoriko ilay tsinjahory.